La hormiga. Una coloña de hormigas es una sociedá mu organiçá hundamentá nel repartiju'l trebaju. La coloña furrula de horma emparejá por mé delas feronomas qu'esparrama la reina, las qualis regulan el comportamientu delas obreras i mantienin l'ordin drentu'l ñíu.